Dipende se son da sola ò no. Se son da sola, me metto à repösâ, me fasso unna bella doccia, poliscio un pö a casa, me fummo unna çigaretta, pöi me metto à leze à letto, ciammo quarche amiga, e coscì via. Se son con mæ maio penso che faiæ de atre cöse. Mah, dipende.